द स्मोब् देतेक्तोर् जैकु उकुन्देइ देतेक् खलम् न ए बुन्गैजेइ द उकुन्देइ देतेक् खलम् न एअ उकुन्देइ को मब्रे देतेक् खलम् अर् जनु ब मब्रे देतेक् खलम् न ने मुन अर् द उकुन्देइ। देतेक्तोर् र उकुन्देइ देतेक् खलम् न्द खै सेन्सोर् बहैनेइ जैए जैकु <hesitation> सेन्सोर <hesitation> उकुन्देइ य खछओ मुन् फैन इलग इलग न देतेक् खलम् न लैए अर्। मन्से एलम् गब जेरे <hesitation> बिदिन मिति मुन जैए उकुन्देइ देतेक् ज देन ने एलम् फैन है अर गन्जेइ र ब जेरे बुइल्दिन्ग् मन्से य ओर्नन्ग् बल जेरे उकुन्देइ इन्कर्न इलग इलग। ने उकुन्देइ देतेक्तोर सेन्सोर, बेने सेन्सोर <hesitation> सेन्सोर खमनि मौअ अर् सेन्सोर खमनि मौन इलग इलग ने मन्से एलम् गब न ने सिग्नेल इएजे जेरे ओर्नन्ग् दे उकुन्देइ इन्कर्द उकुन्देइ इन्कर्द अर् बिदिन मिति न इएजे इएजे बिदिन खमनि मौअ अर्।